Thabuni ni- ni kindo kichi mbuta uchafu ena thori. Sabuni ighire tabia ya- ya- ya- yafu- yaingia hena nyuthi tasori yathomoa uchafu iufunya. Wakwa kui i- itasha he thabuni kenatha uchafu yaenathori ufume thoshe. Lazima ushaghashe thori iya na uwikame, kamiikama kwayelesha hee hufunya. Hambu nikangi ingire ndima ingi yairima he ikutasha enahi hira ndima- noenai ifanya uthafi wa nyumba. Nyumba ighire sakafu hala ita takigeni- takigeni tilecha mfiri tata marumaru. Kwawikia thabuni yapho ena- ena ikarai hondoa idekio yapho kwagha tao ena mringa kwa turenayo humbai tuyeumizatho ukae kindo thakafu yapho huiki tura kindo kicha. Thakafu yayaela hakangia ya- ya- yafunya yarora yarora kianga kicha. Thabuni ichivuta uchafu ena mavoko, hata matatizo gha- gha- gha- mavuaji wajiagha hegha hegea mbuki ikaha Hathi pindupindu na mauaji yagathagha ighafule ighalecha icho icho ghala thikuindoa. Vakovidi thabuni ichitasha mndu mvuta bacteria yato ichivara ena- enamiri ero. Hamba mavoko kindo kicha na thabuni kwavakunde elesha mwiri wapho, kunde elesha mavoko yapho, kunde- kunde nai- uhu kuwikia na kinga ya- ya- ya ambukizwa mabwaji